Cuandi a fa freit e la pel a ven bela sëcca, ëntà bütese 'na crema, a i na sun vaire dë creme ch'a funsiun-a da bin, a i n'a ie üna norvegese, a më zmìa che ch'a funsiun-a propi bin, t'la büte zura la part sëcca e cun l'auta man t'la t'la spalme pian pianot